Fomba fiasan'ny feo fanairan'ny bisikleta dia: tsindriana tanana fotsiny ilay fitaovana dia maneno mafy be ilay izy avy eo mba hahafahana manaitra ny manodidina hoe misy bisikleta mandalo izany na koa i- hanairana na olona raha vao misy ny loza ho avy.